पूर्टगाल, पूर्टगाल हमारा भारत में बहुत सबसे पहला आया था। वास्कोडिगा में, वास्कोडिगा में <hesitation> पूर्टगाल आया। तो उन्होंने काई करयो, उनका साथ बहुत सारी सबजी, फल, फूल लाया। हमारा भारत में आलू की खेती होना लगी गई। पूर्टगाल टमाटर, ये सब जो सबजी नथी वो लाईका आया। वो जब समूदर से आया, पूर्टगाल, तो वो अपने जहाज में बहुत सारे चीजों लाईका आया था। उनने गोवा पर फिर कब्जो कर लियो, गोवा बहुत अच्छी जग है। गोवा घुमने जाओ, तो अच्छो लगे, न गोवा में काजु की खेती होई। अलग अलग प्रजाती का जाती का काजु मिला।